Engir talei nassie gora meno tere engir جهاز era entan talei nassie dega fe tala Ter talei nassie la toni <hesitation> joe engir shibir ka alag ekol dafiy. Shibir ka algi engir اول log kawa fe engira abak logon socha mana degae namai eni eron bagni kani tala gon engir wesila fe <noise> mic tani ken bagni nan tani wesila fe talog eron bagni kani جهاز log tora man joe fali manogo.